Mi marii ɓiɓɓe baaba'en e banndi- e denɗiraaɓe ɗuuɗɓe, mi anndaa keerol maɓɓe, ngam e woodi famarɓe nder maɓɓe, famarɓe ɓe mi meeɗaa yi'ugo. Emi yiida e goɓɓe, ammaa goɓɓe yi'uki-ɓe saɗii soosay, ngam boo maajum mi anndidaaɓe.